मैं क्या कलु जु आसपास मा नदी नाला जू छिन तेपर बटिन पाणी निकली ते या फिर पाणी कू बहाव दूसरी जगह करी ते या फिर मोटर की मदद से पाणी कू छिड़काव करीते मैं यन करीते अपरी फसल ते बचोलू।